انا افضل انه أتقدم مئتين سنة لقدام لانه يعني ال- التقدم احسن من الرجوع لورا لانه يعني كل ما يتقدم العصور والتكنولوجيا تكون الفرص اكثر الحياة اسهل واريح من كل النواحي